ह्या सोँवसारांत सुमार साठ हजार पायंची प्रकारचें आपोळ असात। हे आपोळ वेगवेगळे तोरेचे अस्तात आनी वेगवेगळ्या देसाय। मणीँ मेळतात आपोळ एक फोळ असलेल्यांतों बेशोतोच। खाऊँक जात पं ताको जेवणांतुई उपयोग कर्तात आपोळ। कस्टर्डांत, सलाडांत, केकलां, आनी हेर जायत्या। वस्तूनी घालतात ताची घोडसणं जेवणं ओडिक रूचिक कर्तात।